نقلو في الرساله الصوتيه هذيكا يا فلان نحب نعلمكم <hesitation> إللي غدوة فمه غدا في الماضي ساعه، إذ تحب تجيم <hesitation> راك مستدعي في المطعم اللي تحب، خلي وقتك و روح على راحه، نستناوك العشيه بش نتلاقاو و تتعشا معانا الليلهم، <hesitation> أيا ردلي الخبر.